Anomamõsumassin käü küüki. Sinnäq laot kõik mustaq anomaq sisse, sis panõt <hesitation> mõsupad'akõsõ ja mõsuloputusvahendit, vaotat nupi pääle ja tuu m- massin mõsk esiq sul kõik mustaq anomaq ärq.